أفضل متاحف الفنون والتاريخ وخصوصًا إذا كانت تعرض أعمالها الفنية قديمة أو معارض عن ثقافات مختلفة <hesitation> نحسها تعطيني فرصة لنتعلم حاجات جديدة عن الماضي وعن التاريخ.